In Cile lu tempu è diversu si jemu di lu nord a lu sud e sparti a chissu, essennu un paisi ca havi sia lu mari e sia la muntagna auta sinu a trimila metri, c’è differenza di temperatura e di clima tra lu mari e la muntagna. Cile è un paisi di l’America di lu Sud, a latu l’Argentina. Essennu ni l’emisferu Australi, in Cile c’è chiù caudu ni lu nord unni la temperatura junci finu a trenta gradi mentri a lu sud si pò junciri sinu a deci gradi sutta zeru.